Agnamiko aloha naradala zay ka satria izay ro mamapandroso oo, fampiasa ny tekinolozia anarahy ny toetrandro zay, tsisy raha ahay koa ny olo raha tsy mampiasa anizay e. Ka agnamiko aradala soa zay.